תַעַלֵּם רִיַאדְיַאת מֻהִימּ בְּזַאף, חֵית כּיַעְלְּמְנַא כִּיףַאש נַפְכְּרּו בִּטְרִיקַה מַנְטִקִיַּה וּנְחַלּ לְמְשַׁאכֵּל, סַחִיח אַנּוּ כּיְקוּן צְעִיב עַלַא בַּעְד נַאס וְלָקִין אֶלְפַאאִידֶה דִיַאלוּ כּתְבְּקִי מְעַאנָא טוֹל אלחַיַאת.